Ma tanumnumbu vakav, ne yiu an'nu aran voro upas, yiu an nu mu mono tapiok, wei, pa una ar ne yiu an nu pa tanumbu. Mar buar veri tsa sara ei pa tsuar pa kiu, ene tsa ganga rova ru wene ka ko mane tsumbu, akuk wene. Kene vere a tsiar ka komang bes sasane. Ne to yiu nu ka an mar voro tsuar. Mar tsa vavatsuar ane da ma tanumbu numbu vakav ka tse tsiako nu ma kiu pene bon bua ne. Pats tsa an a aran va tsuar ka te varia em. Pean tsa an a aran kia ta tsuar kara baim powa tsi kia tsuar pa kiu. Pa potana rai vi